Ee to da̱bawon ka̱pwu na ba byyi sai rya, a̱ ran a̱rya na a̱ ka̱n syak ni, rot nkyang a̱ shei, nkyang u̱ tyyi ka̱sham ka̱bving a̱bvo n shyi a̱ra̱n ba <hesitation> da̱bawon na, a rya syak a, a̱nya nswak pfwon na ka̱n syak ni. To ba yi, ba yi sswa ka̱bvang rot banyet batyyi mba b ba̱na ba, a̱yin byyi cet ba, dani yada zi ka a̱ hywa ni <hesitation> pfong a yin yet bu ku̱yak se ba̱cyen. Ku̱ kabawon a ta̱kyem ba kyang a bani ka̱ tyyi yya ni se bu ku̱yak a̱ya bu ba̱cyen. A̱ sook a̱nok a̱ka̱ tyyi ni bvak, ku̱ kawon a̱nab ani ba sook ka̱tssong a̱ka̱ tyyi ni bvak ba cong kayit taug nkon. To ba sswa kabvung, ka̱ram ka̱yan kyang-ya na ma ba ni ya ni ku ba̱ maai ba. To nkpa̱ a̱mi n byyi ka̱ram aya da̱bawon na ba yin sswa ka̱bvung ma hoƙ ba byyi hywa na, ba n yei kwei ba̱twak ni. Rot wahala yin shyi kuma ka̱rom a̱ya ba̱nyat ditwang a̱ yin shyi ba bale a̱yin a̱ tat diccu. So amma dabawon kapfun na <hesitation> nyyai ka kuma, atsatsak abat a yin shyi ba, ba̱nyet ba a̱ tram ni mba a̱ yin byyi a̱bat cinjat a karam kayaan bat cicyat ku yet ka̱sham kʉ ku yet a̱hwai dissu amma ku̱ ku ba nuwa tyyai cet nnwa tyong, to kabvung a̱mi. So da̱bawon na a yin sswa ka̱bvung ba̱gu̱ngang so a byyi sai rya arau ba rot shai nkyang hok amsham swat ka̱sa na ba. Amma kapfun ryok di dabawa, ba̱nyying a a̱ pfong ansham a̱ byyi bu sai ray, a̱ ra̱u dabawon nyyai ya ee domin nyyai ba ka̱ram bnyin a̱yin ka, nyyai karam sook ka̱hwa ka, ba cong u̱ bat sswa na̱kam na, ba cyang ni a̱yin nu na̱ n dip har bu ntat ka̱ram ka ba ni n ku bying ni. Awowou a ryi duk a kwoi nkyang nannyyi hok amsham ani, a̱n ku brang. To nkpa a̱min byyi sa̱bo bu hok a̱msham mba na a nyi ba rai bagbugbok. Ba byyi ba sai rya rot kyang ba shrik ra̱n ba. Amina ka̱bawon a̱ drok ba̱nyyi a̱nyan a̱ryat ba̱ryat ku̱yak a̱ram banyat ma̱ka̱ranta a̱mi, ka tu bu zzwa ma ba̱nyying a̱ sook a si tyyi u̱ ditwang, to a ryi ka nkat yeni. Ku̱ ka bra̱k ba ni ka̱ sook a si sak awwon a̱ bvo bu si sook abra̱k i, kuma ku̱ ka naat ditwang aya ba ni ka̱ ryi kyang-ya a ka naat a̱ si ya ka̱yemi ni kamin a̱ si bro bra̱k a̱bu ya ki kanyi ka. To ni a hywa, da̱bawon nyyai a a̱u ka̱ram ka ditwang ti n ba ni wane nwan a ni cong di a̱tak, ba ma kyang a, a ni tyyi a tak nwan na ni a byyi akpatak, a̱byyi a̱kpatak a ni tyyi ba, a̱ ni cong di a̱tak ami. Kuma na̱bhwa ditwang a, ma, a̱ shyi ba̱gbang so a cong u rwan. Amma ba̱nyging na̱bvwan-ditwang a a̱ bu u̱ na̱nu-gyeng, kuma ba naat ba̱ nwan, a̱ bvo bi brak ba̱ nwan, a̱ tana krum ditwang nwan ji, a̱dgying a̱n shyi ba, a ya a̱tsatsak kyang-ya ka̱ram ka̱yaan har ba na̱ ryi krum ku̱ a cat san kyang, a̱ na̱ kwoi ba̱tro nyyai ka da̱bawon nnyyai ya, ba yi shya uyemi a̱ra̱u ba, se bayanyet bu ayayin mba a̱ yin da shya hok amsham a̱ shya a̱tsatsak kyang-ya u̱ na̱sa mba na a̱ya, kuma a̱ ba̱ ya kuba̱ maai. Anuna nyyai ka, kyang ya na ma, ku rai zzakl da̱ yi ke na̱won na a shii ka̱tswa ni Nkpa a̱mi n gyyi <hesitation> se ba ba̱ ryi kyang-ya na ba tyang, a krang ryei a, a̱ ya, ka̱ram ka̱yaan ku ba̱ rat, ka̱ram ka̱yaan ba hywa to ku̱ a ya u̱ bvat ba, nwan bvwo kyang a wu n shokl kanu ka ka̱ntson ni to ka̱min ka̱yaan ko a swa ko a swa ba dole a bvat dituk ti a̱wwon ba ga wo n na̱ rot kwong nwam na myang a̱ ga ma shya kyang a ma anni shok kanu ka ni. Amma dabawon ka̱pfun na, ba shyi bu sai rya ba̱gu̱ngong ba̱njat kyang-ya se ba wan konyan a̱ si bvoi bu ya da na̱ n dyi dama ni, yanwa, a bvoi a̱ yya mi ma yauwa a̱ ni ya ba, a̱ kai a̱wwon. A̱ bvwo wahala ba, ku̱ a kun ka̱za ni ba ku ryi, ku̱ a̱ cat yya kyang ka̱za ni baku nyi gorgodo. So n hwa da̱bawon banyying a, a hok ansham, sa'anan ba ba, a bu shya nkyang kapfun na, tat diccu kapfun ti, zi ka̱n dyat ba̱ryat tswan baryat. Zi kan dya <hesitation> baryat abam nkiyang ba̱gungang, bayaan ma, a̱ bam nmoto ba̱yaan a̱ ban tsaap a̱tak a̱naai, duk nkyang a̱ya n shyi so dabuwon ba̱nyying a, a̱ hok amsham, a̱ shyi ba sai rya, a̱ ra̱n da̱bawon nnyyai a. In fact, kyang a ma wu si byyan ni, chira̱ntong ti, ti u da̱u kapfun ni hok amsham a da̱bawon na ba hok ni Maimako ba shgi bu sai rya, to ba ma̱ brak ma, a̱ si kpo brak ku zama ba̱yanye, a̱ kpo brak ku zama akatuk kyang. Amma da̱bowon kaptun n shiji bu ahuhwa ba shyi sai rya a̱ ra̱n da̱bawon nyyai a domin da̱bawon kapfun na, ba shyi bu ntyyi nja, ba shyi, ba cyang ka̱zanson, ma da̱bawon nnyyai ya, ba yi maai cyang ka̱zanson ka ba̱gu̱ngang ba, ba kyang a ba ka, ku a ta̱kyem nnygai to nzan a hwa, ku̱yak, se anza so ba̱ryat buwa a̱mbyring a̱na̱ tyyi mi ku syak a̱mi ba, amma ka̱pfun ka, konyan a̱ drok a̱ tssa kyang a no na̱ cat yya ni, a̱wwon nkpa na̱ ni yya to uyeni wwat sai nya ba̱gungang, nnyya ka, a n tssa ba, ko anbyring uma ani tssa ba se a̱yin nu ba na̱ ba mi ni, kuma ko a̱ na tyyi ko a̱ na̱ tyyi ba, dole a san a̱ni. To <hesitation> a huhwa nzuk u̱ dabawon banyying ba byyi ba sai rya a̱ ra̱n da̱bawon unyyai a, rot da̱bawon nngyai, bu kyang a da̱bawon banyying a ba shai ni da̱bawon nnyai a ba yin shai ba. Ee ba yin hyyi nkyang mba na ba byyi kpuntun ni amma ani mak ba nyring ka̱pfun na byyi kpuntun ji in ba, so nkpa yet dalili ji u byyi da̱bawon ka̱pfun na ba n shyi ba sai rya na, a̱ ra̱u da̱bawon nnyai a.